ə mura jinaa kaiyʊ n'kuirə ka mən fare bii bərakə bii ka nyagʊ a kai ka mən fare bii neemiyʊ jiya nəng nga kə dək mo ka mən fari bii ka nyagʊwi karə tugarangngi kə nən bʊgo kə nən yim ku garang nee niyu ka sɨmən go kəgə mai bii a kai taa nədre bii ka tau bəre, bii ka tau bəre bii ka tau bəre, kabe kwi bete biite ka nənga mwom a kaigə fum ki gə dəm bii a gai kikən mii, kikən nangnga jii kəbə kə nangnga, nɨn nən be nən nya biite bə gəram ba nɨnnəm warigʊ a be nya biitini, a beba fum kika tau kəka mii kika mər kante nəngngare, bə gəramba miyim a mər kante bəra rə biite nee miwi nee nʊnʊ ka nʊng bən go biike ka nyagʊ a kaia nga niki kabəre ajiya, jiya ji, ba mərnən jii ba mər nənni jii fau mwə nangnga gəri bəge mən sʊwere mwə bii ka nyagu kən bugə nee miyʊ ga səmən go bungo, hangʊ ka bungə ka chʊ di nya ka dʊ ka tʊga bənge məmman kʊ nini bwiləmri rə totangnga bii. mwo nan too, nan nʊng bətəmba miyim mwo bii ka nyigʊ banhanjim a gəra ki a tau bii a kiya kai ya muri a tobii nyagʊ a fung gəre bii ba nee jininya yinya hangʊ farə ba mərtən ji hangu pari bii kanyagʊ a kaiya murə bii niya too, bii kanyaaʊ niyajikga ajikga ying ka tautən gəri mən suwe kʊ nyake mwo biite ka nyagʊ wuni ki karba nɨngnga yote rə yimba totangnga biim a kai ya murə na nʊ mənni wuniki na nʊ mən meni kəmarang a bii ki dik kəmmarang ka mu a ka biya biite, biite kanyagʊ a kaiya murə ka məra buge ka məra tən buk a nii, tootangnga bii kanyagu fum banyi rʊgʊ ki bii ba tʊ gan fʊlla wurɨre biite a bu mwam ki kadəmre bii ki kən wʊlga gujiya lii biiyʊ yirə tənga a nəmba nən nəm bəge mən suwele mwo bii kanyagʊ, kən ni həmangi ka gə nee nʊnʊ ka məsa bəbən go bii kanyagʊ a kaiya murə wuni ki a dəm bambe ka nyagʊ kən bungo bii ka Bii ka tuga, bii ka tuga bən me na chitətta nʊnu kən ni dəmang ka kə rə kwanigʊ rə yimba biitem rə tautangnga bii, rə totang nga bii a kaya murə fungəri ki ba nənju nya n'dəmən bə fʊtang gəriki məba nən ji mən fari jiga bii yingkə mən jiga nigəri to bii nyəngke mən to rə nigərə, futang n'futən nya gʊ kiba nɨnga nən jinya akai ya murə kar bən nɨngnga yʊle rə yəmba biitem me ken dəm kanyagʊ me kən dəm bii n'jinya a kaiya murə kalimən wuni ji abii abii akai ya murəkali mən kən nyi ləmang kagə kən nui ləmang kagə mən banyi wʊniki a jiga rə yəm ba biitam, a tore a fugəri na mərten jiba mərtəni bii kʊga dək bən nən yʊlo jinən yʊlo nyagʊ kʊ nya nyənkəna nən yəmbe nyənkə bənən nəngnga gəri, kai kime bənən nɨnga kante, kai ki bəgəram ba miyʊ mena ba nəngnga, kante anəngnga kante bərəri yim ba bii tem. Bərəri nən nee nʊnu ga toyəmba biitem kato bii, ka tuubii, bii ka nga hanguwi bənge nɨn nən nga kanke rə yəmba biitem bera wʊ pʊlla waiwe me kəmən wʊnare kə mən sotəna nəb mwo wʊni kia dəm yimba a yʊlo rən jinya ba tau kəkangngi a yʊlotən jinya ba chiya torə